<hesitation> Laha amiko manokany hoe fa- fomba famariparitako ny hoe fitaovana ampidirana setroka amin'ny fitiliana setroka hoe détecteur de fumée. Presque moa zany am'vazaha misy anazy mi- egny ambony tragno. Magneno raha igny tonga de mandatsaka rano laha ohatsy hoe misy setroky zany e. Zay zany fomba fagnazavazavako azy manokany.